Screwdriver kunen yaani wonn akhiii biss hondhafaa ama gariaf kasjirthu ama lorrolea ghughurdha faa dhuathan isss won athin itathu nethaaa wonn khun Mal tairini rigggi ininen kas yaani oil dhibeni dhuathan akhas akhasiii irabama maliii tyri ijeme ininen hinn ringaa dhuathan won akhana thunen ishin maaan khakahrith wonnii jarthoko won ishin yethee friction yethii wontan kharkharthiii dhub